Magnampy amin'ny fitantagnàna sakafo beky hahadigny ela ny fangalana rano izy satria i rano igny miteraka hanigny ho an'ny bakteria ke mahatonga izy lò. Fô izy koa hamaignina izy tsy afaka mivelogno bakteria ke manjary tantagnàna ela izy, tehirizina ela.